Kiu te, kiu to papaku nom na van, kiu va tea oveve, kakau, kiu mohina kiu va iei. Na nao petenom tahi, kiu va tea ara mene totoana bata ae eve koa.